Pinsannu a na varca l'associu a un fattu chi mi capitau di picciriddu. Eramu a Sferracavaddu pi la festa di San Cosimu e Damianu e lu zu Niculinu chi ni ospitva nta lo so casa, vistu ch'era un piscaturi, ni fici fari na varcata versu nta grutta ddocu vicinu. Iu pi scantu mi misi a chianciri e m'ammazzai tuttu pi nun acchianarici 'n capu.